hoo woan laam duraa fuded anan yedeen, sagalee nyanoo dabatiaff hiyoo hirib dabaati, anin hirib daabh duraa fudedaa, malaatin hirib daabd matan si woreraa amotuu nguvuu hinkabdaa amo malatin sagalee hinyaan nguvuu dabdee worertee woan akasii suun sitii dansaa muu dandee hiitoo aninn.